Sinukuréén sanja sirok mé téñi: éfaguur, ékumba, éjangilaan, éyaha, éfalo, éjaméén, éséjee, éñaru, gajagal so soomé sinukurén saan umimé so nak sirok téñi.